Ah ray aman-dreny! Ity azalahy misy seza fa ao zaho hisangana fa <hesitation> anao zokiolona ka ao anao hipetraka sady zaho mbola tanora, zaho mbola matanjaka mety mbola <hesitation> mahavitrika tsara fa anao si araha mipetraha araha. Ah sy magnino aby aza ma- aza misy sisy fisaorana fa zaigny ny zaigny fombansena araha koa ts- fomba sy hita sy hita zay maharatsy ananjy.